Kit na paipachini yemii koito, ko kokailach kei murere ak sande kolany ngoroik chekararan, nepo aeng' ko kokakichap chakula chekororon ako cheanyiny, nepo somok ko kochang pik, nepo ang'wan ko kokielewankei piik komii tumto.